Eyim edim ebhǝre mbi bi kora wut wut ane ejagham orang. Egome biyu, anyong birungha. Nong ngun ase amǝre nyi erik aji afo nji wut ebhae e bha kpughe biresi mbi a chǝbhe a kǝma nna eye ka erik ase amǝre wut e ka yen mbi befo ken o di eresi e di ntǝm yet ka eya. E yungha oyunghe kǝn o di ntǝm ebhae esa ka eya kǝn ka ngun abhon afe nyi eye egome e ti ngǝm e chǝbhe nong eresi. Egome e chǝbhe e sona ogǝna e son ogǝm e ching eresi nji e ri e dik. So ka ngun ere nyi eye Obhasi Bigome mbi e dik mbi bi kot wuk orang, orang akpu na orang anyong na orang biyu ne kpe jen kpe jen kpe jen nji o nore su o kǝm egome na orang akpu na o ri ndangha mba. Kpe o jii fan kpe o jii fan. Ngun ere nong a-yonghe nna eye mmonche a ki kume ka nju o kǝn egome eja o ki ka nse se o kǝn egome o kare mmon a di mmon a ki to wa se mme m bo di mme n ki di eresi. O kǝm egome o kare mmon nji tat o kǝm orang akpu o kare mmon mmon a ki to se mme m bo di mme n ki di indomi ka jena ngun a yonghe. Ka erik ase amǝre bigome na orang akpu nji nse owǝre o kǝn a kare wut e tabhe e di. Osep mbi e dik nna eye, abho amǝre chang a kpo kam odidi o ro ka ejum nna se nja e ki yebhe mmon ka nnyo nna se a di mmo a mo kam o di. Ase amǝr erik aji afo a ki kǝm nji tat mmǝghe magi yet a rǝra ating kpe eruk n si ka osep o mo yen e ka chinghi magi na obhǝp mbi a ki yǝp ka ebhin a bha kak ka osep mbi na e ki tabhe e di e ki fǝne erong e joe ekanekan nong ase amǝre a yea wut. Kǝn eye nong ngu a yonghe o ka kak ekpǝk i nnyam ka osep mmon a mo di, o ka kak nsi mmon a mo di. O ka sum ndo o to se n yima nan kǝn osep o yebhe mmon mo di ka jena ngun a yonghe e bet ka mbing Obhasi, nong ase amǝre a ye wut Obhasi tik a kak obho. Kpe abhon amǝre nong ngun a-yonghe nna eye Obhasi a ki kpo nang wut obho ka mbǝnghe e kpoti njǝm ka erik nji nong ase amǝre a ye wut e ka joe se nong e yima ano or nong e kǝm ano eyim-edim mmon a ki yimi na oganghe obhe a to se mme n bo di we erong nnyen o seme o to-se ka jen n kǝme n kare ye a kam odi dee mme nji not nji tat nji mmon a ki di. Ka jen nong o ki nyere ano o to se o kǝm orang mmon se m bo di n ki di indomi we o rua o ji nam indomi o bha kǝm. O kǝm ere egome na eyim edim ebhǝre mbi bi kora wut ka ejagham. Orang akpu na orang i biyu na bi gome. Kǝn e nyǝm m orang akpa na o ri eyim edim mbi bi kora wut. Ane Ejagham bi igȯme, bi iyu erik aji afor bi iresi, urem eyim and ane eti-eti ka nsi Ejagham eti-eti kpe akpo kpang bi iyu, akpang anyong, abeh bi igȯme eyim ncham mbi ikpo-nob. Enyim ken obi obire na atem o, ken oyama mbinghe o, ken jeno, enyim nji eyimi. Bi igȯme mbi kpe oji ka etiim nne yod akura na ndime bi igȯme kpe ebik ebik. Bi iyu nne yod aki fuu kpe atoe se ebini nne yod omo kām kin enyim kpe okpo ji ka ebini nne ator eh oji oji tob nfone akara kpe eyu ye ka amid ye oro yen. so ka eyu ye ka amid te oro yen. So ka eyim edim mbi mfa mbi Ejaham mbi ikora wud nnon ane Ejagham bi iyu na bi igȯme. Ka ebu mbi igȯme na kpo changhe na bi iyu mba-tád kpe ewa nji nji echibe eyun-oyunghe ken nfone ator se eh ewa ejame ekak, erim eje ka bi iresi edim na ba indomie so enyim ken eki tor obhasi wud se obhasi ken obhi obira na atem o ken nan o, de obhasi arui afor atim anare nsi eyire akare wud akpo tid njim ka erik má obhasi anare nsi nchane akare wud kpe ekaghe jen ka nsi enob ekare wud